افضل العيش في قرية صغيرة. لانها راح توفر لي الهدوء والسكينة. وتسمح لي التواصل بشكل اعمق مع الناس والطبيعة. والحياة عموما في القرى تكون اكثر بساطة. واقدر استمتع بجو مريح علاقات اقوى وخاصة مع الجيران